Azafady ley! Zaho io r'aho nijery t-shirt taminareo tato, fa tsa raha misy onona an'akahy aminareo ato, ka <hesitation> ande hijery an-tany hafa r'aho fa <hesitation> tsy misy- misy- tsy misy mety amin'akahy aminareo ato.